أول حاچة لازم تستغنى عن الأشياء معناتها لي برشا موجودين في الدار الأشياء لي ما عندهاش آآ معناتها قيمة تولي تستغنى عليهم وتنحيهم وترتب تحاول كل يوم ترتب منزل المنزل ترتبه يوميا باش ما تخليش ال-ال معناتها القضية تتراكم عليك هكاكا تولي نتصور تولي معناتها يسهل عليك ترتيب بالمنزل أكثر وتكون مرتب أكثر.